باش يصبح كاتب ممتاز لازم يقرا بزاف، كي الانسان يقرا بزاف عدة كتب و عدة كتاب يولي تكون عندو هاديك الرغبة باش يكتب و يكتب بطريقة صحيحة.